Mampiasa latabla fipasian̈a in̈y zen̈y be ka tsy sahiran̈a zen̈y lera mipasy, aviô zen̈y tsy mikôrikôritry lamba. Aviô koa zen̈y marikitry prizy zen̈y tsy sarotro zen̈y mipasy. Ze zen̈y ten̈a ilàvan̈a izy iny. Akô- aviô koa zen̈y mitsangana anao zen̈y mipasy fa koa mipetraka edy, sarotsarotro zen̈y fomba fipasian̈a lamba.